Anee kokii kikiripeno akikisikchoo anee kimasta <noise> nepo torongo eng olimbo ravine. Achek kokii ki ing oloo kechame kapatisheti, sasa maisha nepo lagook chemengechi cheu acheki ko kikorom missing, aya ngeng'etie asubuhi kekonech chaiki ak morik <hesitation> kepe sukuli kokii walat kapsaa, emonotok amuu kaitit koropani petusyek tukuli. Inyoru lagook anyun kaichafuan kei kanamndakei ng'atateki amuu roponi, olotoki walat ateptap <noise> olindoki, kepe sukul makitieche kweyoniki akependii sukul oleloo. <noise> Iwendii sukul akipune keldo, akometinye kweyot kosa kikorom sapet kapisa. Tuun kiwoo oleloo koit anyun kepwa, amitwogikik chepo sasapaa komenyonii amuu loo sukul misiing. itepchinikei ngopa lagook itep chelekiten ot itepchikei <hesitation> komasta nepoo kitapusyek kokii koroomi, amuu olindok ko reserve kapsa initkoit kealun kalamit kokii koroomi sasa kii makararanit inye sapet <noise> komie makararanit sapet amuu kitindoi kaimutik chechang.